ki wuneso ago su git munde kunso kunun hudo a ziyara aka eh muno a isu sallah manori kenan goka min gona gonka ziyara ko weinan akan waziri sara ballau sai madalla madalla musulmi dinsu <hesitation> ziyara ma sallah mu godanko mu godanko ae wanko ma unzu ae saransu wankau ma unzu a tina ae wanka ma ko gaura kare ma sallah biya ga sallah mu godenko mu godenko madalla wande er minti wande au ey men kunu men hudu mila bosu a ziyara kai mu wane gesu yan uwa geso ziyara kai yan uwa gaisu yu muk ziyara abo sallah deizi muk kul se muk ey ziyara danko aw shekaro dama sani sani dama sani sani dama sai musulmi daman sanan burgeno mi na ey ko biki da salau yan mi to biki da mu idibo mu idibo idibo saina saina sana birgeno nasan na gewanno mi mu ey bidio sallah wansai ay furshe musulmi kenan ko na sami bedia na farin ciki sosai da ma sallah muzi sallah farinciki dama ki mundo ki bayi ki iyale mundo kibayi farinciki musulmi.